Mùŋ kɔ̀à mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ jɔ̀à ko sààŋ gòòi, ɔ̀ɔ̀ mùŋ woà mȧȧŋ muŋ jɔ̀à koɓɛ̀ gbiŋ, wɔŋ faliɔ̀ jaa nɔŋ ko jɔɔlèi, wèè paŋ maŋ jɔ̀à e pɛɛ nɔ̀ŋ ko sȧȧŋ gòòi kànìiŋ, ko saaìŋ mùŋ kɔ̀à maŋ ɓèmè maŋ gòò maŋ lɛ̀ sèèùm nɔ̀ŋ siiɛŋ lɛ̀, sɔɔ̀ maŋ gùà siwè mɔ̀ɛ̀, mùŋ donȧŋ gùò siwè mɔ̀ɛ̀, mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ e wùìyèɛ è yaà è yaà wɔŋ faliɔ̀ maŋ gùà sìwè tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, mùŋ yilà e e e ɓɛ̀ɛ, <noise> maiŋ yilè maŋ gùà siwè mɔ̀ɛ̀ kɛ̀ mȧŋ ngȧȧ jɔ̀à.